Amm hən nə ya məl hən na hə na həb dləm wsa ka yasəki nə ya məl mi mbi makaarata kul na dʒa ʒi na wa dləb dləba ka mbw ra gha səkə tə tsəma va wa dləb dləba ka mbw ra va ka bukə mbi makrafa wa dləb dləba ka mbw ra va ka makən mbə makrata wa dləb həba mbw dwi makarat nga tsəma certificate wa ma təmbula gha mma na wa ya ni ɗarəwa ra ghə nə mbw fi yasəki nə ghə tsafi ma kimbi turənchi na project nə mbw ka ama tsufi ɗarəwa rə wa ni ba ma bow wa dləb dləba wsa ka mbw ra gwi <hesitation> makaranta na rə tsəma mbi university na mbw ka nə masters wa ya dləb dləba ghətən wa dləb dləba ka mbw <hesitation> səkə mbi makarata ka makən mbi university wato phd nə mbw ka wa to wa dləb dləb wsa ghətən ma zha rə ya səkə mbə nə zha zha rə ya səkə mbi hən nə ya məl na dʒa zi nə wa yi ra dləb dləb wsa ka yasəkə kimbi makaranta nu pili kuma <hesitation> makaranta rə tsəma wa to secondary school ni mbw ka.